A tä hoit' tuud kõgõ suurõmbah salahusõh, selle et ku valitsusõq olõsiq teedäq saanuq, kuimuudu tulnukidõ vai ufolaisiga läbi kävvüq, olõssiq taa as'a kimmähe tuksi käändnüq. Tuuperäst visas tä uma vällälövvüse lihtsält prügükasti ja häöt' ärq..